विश्राम को मतलब होवे है आराम कर बो। अपन नव लगातार काम किया ही जा रिया और अपन नव थक गया अपन मानव है बई ताका ही है। तो अपन न आराम कर बो घनों जरूरी है। अगर अपन टेम टैम पे आराम नि करेगा तो अपन बीमार पड़ जावा गा। अगर अपन कही पर पैदल ही जा रिया और ज्यादा ही थक गया पैर दर्द और कमर दर्द कर भा न लाग गई। तो अपन <hesitation> ये आराम कर लेनो चाहिए। जहां तक अपन ये आराम नि मिल जाबे वहां तक अपन न आराम करनी चाव। एनी है विश्राम केव है।